آ، یونیورسٹی گژھُن ہیکہِ واریاہو وجوہاتو کِنۍ نوجوان بالغن خٲطرٕ اہم ٲسِتھ، یتھ منٛز شٲمِل چھِ: کیریئرک امکانات ڈگری ہیٚکہِ تُہنٛدِ پیشورانہٕ زِندگی ہِنٛدِ امکانات بہتر بنٲوِتھ تہٕ تۄہہِ زِیٛادٕ معاوضہٕ دِنہٕ واجیٚنہِ نوکری تہٕ باقٕیہ